सफ़र के दौरान मुद्रा का विनिमय करन क खातिर: एयरपोर्ट या स्थानीय एक्सचेंज ऑफिस से मुद्रा बदल सकदा। एटीएम् से विदेशी मुद्रा निकाली सकदा (पर ध्यान दें कि यू शुल्क वे सकदु )। क्रेडिट/डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, लेकिन विदेशी लेन-देन शुल्क को जान लिया। एक्सचेंज रेट की तुलना करें, ताकि अच्छा दाम मिल सकू।